E fomba fikarakara gn'hena ho ahisy agnatin'e hamburger da alay zany gn'hena tapitapahagny da rehefa vatapatapaky izy da handraoy na endasigny, da rehefa masaky igny izy voaendy igny da vakigny e mofo, silahy roy zany da ahisy agnatiny gnao gne mofo, ahisy agnatigne mofo gn'ao gn'hena da mahazo hamburger.